نفضل تكون عندي قوة بدنية خارقة وماشي قوة عللى التحكم في الطقس لأن هذي مسألة فردية إذا كانت شي حاجة عليها سلبية فغتكون مرتبطة بي أنا وهاد المسألة عتساعدني أنني نساعد راسي ونساعد الآخرين، أما القضية أنني نتحكم في لطقس فتقدر تكون عندها آثار سلبية على الآخرين.